Oyi ro oma dɛmu ba nicoza yiro mima dɛmu a ba woro tiyan han wɛ ma tete a fantayamu in ho dimiyan mu su'ani puna tu'ana abe wa wiyan yi abe bera siya tomu ɛnɛ he nupɛ mi a bira mite siya a hanmi nizo to nupɛ ju'ara mite to han tore ɲure san han tore twa mibin cururu mi we bun oma a han tore ɲure san abe ni debenu dana nupɛ a han a nupɛ ma mi tonu ba vɛra mibin ba aradena-ɲunasiyo mibin bɛwe a dɛ ho ho tun nicoza na anɛ a be mi jiba ba sarasira ba mibin ba bɛ we vari ba nicoza um to nupɛ mami tonu a buna to wa ma'o we jiwɛ na mɛ nupɛ yi a beso to ho dimiyan bɛ sin